أفضل طريقة لإنهاء اليوم ، هى النوم بكير ، بس بخلص اللى وراى كلياته وأطفالى يناموا بس بيجى الدور عليا أدخل أنام فى هدوء وسكينة ، النوم بكير هذا أصلاً صحة للجسم وراحة للأعصاب ، لأنه خلاص انت كل التوتر والنرفز اللى كان عندك طوال اليوم خلاص راح.